Ndianne emon bíakpan di. amon înep. emon owi dangha indan. ntack amon mbidaha edeˈ́inshini. nshini idan emon biakpan mme bum. emon bîakpan ntack amon mbihaiha íshíní. ishini gbe amon mbiakpan. e dan emon mbi daha ishini nje mme ededan. nne ededan ívaí mmusu mma amon bíakpan íntack nge adanmeadan onor irwe ekom-kom. mfer oyomo nkibiha mbanga nden ekpe euak mme mpaduneme nge nchin-chin ichika eme mme emon mbiakpan ken ne ḿma owor idanihi inshini. ishini emon biakpan mere oven nne ndan. ke iku-kporkpork mfe oyormo nkeba njere aman ewe igaha bah amon ari'ewe. owi danha ndan